Namo nangota enda evemei e jawo jawo te mija amta ke hihi awato e sawari amo e sawari amo nango uri gisetore jerevei awo tore mi sare ai awo giseto awo oro wande ora e sawari mo nango januku wande atora amo nango ma kogena giseto kofe wuwuto hero wei awo nango wande oro erore e pendere amo jerewei tore pambuto sare to pambuto awune ehe awo kafuketo awo wuwutu Wande eora wande jigeru euja jigeru euja amta joi awo e mangi euja evire e mangi euja tamo pambuto e mangi awo pouga hei keri vei tore mi jeva evi awo umbo wuwuto wande jigeri veuja hona hoi irikero apambuto vira ai awo wande oreto ai nango aif evifu miora awo ip pendere te sawari te wande ta a wande ta henamo wutu kei ako siwo ta ai pambona e umbuto dawato jigama uwe awo arako donda eora amo mo awun eora Siwo kawo ero kosiora ai ako pambona e dombo a umburamo houga augeto umburamo nango korere arofo awo jigamaura mo e joubu ami umbuto awo kambuto wuseto hamoi wusisi uwe awo eura mo korere amo mira euja e amita hougawe huket umbura mo puri jawo jawo te ve eora hinu siwo awo eora e jombu heuge heuge dimbura mo umbuto gajugeto awo oro kajiti hito awo hu ajeti hito awe hiure inumu indi iuja indito oh kambuja e jombu amimre puri jimem be ora e jombu amimre Puri jimem beuwe awo nango e jomba more mane tora e euwa mo umbuto kaju keto mo umbuto moga eore sike ingeora e hauwa mo hauwa ufama gazuketo umbuto moga eore sigei awo indi ora nango kore aro fu eore awo hawo ufu amo siwora jombu amo siwora ra nango ta afije ta jape ta siwo ra aro fuena ai ijike mai ora e namo e Kabere amo hova euketo tore amo mumu hei amo umbuto awo ihei ora he kapera mo houga augaya amo tore bei amo nango vito umbuto ingura e be amo be eore amo nango embo mo indiora namo ita siwo jawo te jawo te eto indera awuwuto awo e rasimbatu awo e rasimbatu awo siwo ta awo toruna e brasim oruna wo e e bumbe Buri amo nango imbuto awo ingito awo indiora buro amo imbuto nango e ingito awo indiora buro amo imbuto nango e ingito awo indiora e hombaja kapere amo vito e amta bero hombaja hombaja ra nango vito awo hojereve awo umbuto awo indiora e e awunamo ofeng gamo be euja mo nango imbuto ombuto awo indiora ofenga honga mo powuto awo nango umbuto kasiketo indiora e hauwa mo be euja ara sarete vei awo kareto indiora kareto indiora ai namo fijuketo imbuto awo wuwuto wande hiure Porore mie awo nimoko hawo iji te mirae ai awo kareto indiora awo e amo nango ungatu uwera e namo bewa bewa mo amta umo namo mone mone te mone pusipusi te oh bewa oh wuje te mei muno muno muno boronare amo be asa mo eto sare to mune to mirou amo nango wuto pambatora te munai muno beto amo ago aweregeto pambuto bewamo di be eija mo kito umbuto onde tora e awo anga uwe awo aragai nundabe ujamo de evire be ai mo de evire amo nango koge nango ondetora mo de evire oh inda ho amo de evire amo koge nango turue awo Gi gi mumu unga uwao indi eija nango nango indi iura awo perendiura awo uwe awo aragae nawo iwari hija araga indirami nango iwari nangota hamu minimbari akari er akari mune akari pusipusi te am hei awo nango mine akari imbera aragata jine akari auwe awo nango araga tunga peimbe era auwe awo a namo e inderita sairi pambuhona e inderita e be amta inderi awo ai induramo inde puwara puamo be eto sarete veuja sarete veto awo mei pambuto siriketo umbuto a pambuto pasimbeto awo teto pereketo awo umo ijaukere mei awo umbutona awo indiora pu amo hamo Pua bara amo siwo enda pua wundeto amo di hondi tamo di kora kamoa amburu tora evire avete nango pura awo atu emo nangore umo hiure awo siwo awo mira evina nango indito awo umbuto mane sawote indiora umbutore e avisa er porore hamoi hiure awo nonofa aiu awo umbuto awo indiora pasimbeto indiora anga seto awo angatu na wurerea indio miora awo uwata henai he kenda mo kenda mo beuja honga mo pareto nango jowuketo indiora pasimbeto indiora anga uwe awo kenda beuja mo vito be eto sareto vei Ham bambut siriketo umbuto ie ingito awo andito indiora awo anga uwe m awo uwera nangota aragai nonda awo inderi tara ara wuwuto hene wuwuto awune ai kito mirawo kito awo auko e oro wandeo ai pambuna wande eto awo pambuto koropa jero vei awo sari veto hawo umbuto awuwuto vande ta flo awo koropa mihora koropa mi hito awo evi ora awo koropami amo vegeto amo nango kiei ki vekiura koropa mi amo oro age kaike ora Koropa mi amo veketo amo err kepata vuru amo ora agi meora au koropata ar koropa mi koropa mi awo puru peimbe ora aseraja ke ki sawaja amo koropa mi puru bebeta mo koropa em pere ora wea wuwuto wowora awo koropata koropata koropami awo erawo anga te ona err enamo ik keipok kemi awo goweto nango ino awo guwera iri atuwe awo keipok awo jere veu oga heiketo awo orioka fu keto awo guwera guweto eto ko kago to eto guweto awo Eore pambuto inuta aguni ukei aho jonopo hoga omboto hoga euketo ami tireto awo inotere pambuto vure pangiri am vuto vuto awo hito awo tehora havivi euja ino enamo e sawari awo jeto awo guweto eto kagote ere guma awo ero wuto ino ai awo oh jonupa uteto awo umbuto awo kirora tireto pambuto vue oh eni e ho ho ai or baroro awo miru kitu amta buji am vuwuto buji ese am vuwuto naino awuna pangiri awune tereto awo tere avei uja oh jonupa amta hoga ambuturu amore e sawari mu ah umbuto eto kogoto eto tireto Awo muami hiure awo veto waiki awo pangiremi hito teti kiure havivi akari be be eto kogoto be jigito eureka awo hawai haivia akari be awo ara inore teto au kito na auke enareto na ami inora awunera inota tangiri er amore se teto awo awune ora err eni awo e sawari awo ga angiri kuviramo nangota jene akari imbara uwe nangota pisara suru akari awuruja uwe eas sasamuna uture er akari awo hoinge hoinge awo akari uruja uwe awo nango awo isa warere kowera dasa hoi enamo e Enamo e jujumu awo dape kowero amo e sawari ta henangato nangota urumu uruo urumu ambo kowero e jujumu awo ungo puworere wuji keto awo urumu akari be iuja awo koge awo e jujumu amuru kowero koko kowera mo e jujumu ami kurumu akari be pisara iuja e jujumu amo dapera angatu na ami uruma wie awo nangota dape ra kowera awo e sawari te jujuma te kowere amu uruma wie awo kore kowera amo nangota urumora urumo iji ofai miru uja uwe awo urumo mire tuwe awo kowero awito